<hesitation> Karazagna lasy o maro karazagny, misy le <hesitation> lasy elektrinik-elektronika misy le lasy le madiniky reny misy le lasy maventy regny, lasy madiniky zao ilaigny amnajy resaka <hesitation> ampiasa - ampiasa ôhatra rah madinidinika an-drano de lasy éléctrique ilaigny ôhatra oe anapka kakazo lavabe regny de ny lasy le maventy be regny le olo aroa zegny zay mah'rabe azy de igny amnjay ilaigny ra ôhatra handidy kakazo maventy regny.